Sɛ eba mu kurom ha a, mbeambea pii wɔ hɔ a motum nye wo ekyinkyin. Na wɔ- bea a hɔ yɛ akɔndɔ paa yie yɛ Oguaa Aban m'. Bea a na adɔnkɔfo n' wɔnye hɔn kɔ ansaana wɔnye hɔn akɔ abrokyir n'.